<noise> to dama idan kaka qwayimye ka nanka qwayimye kaka farinciki, amma idan kaka qwayimbaiye naye kada ma farin cikitikau ka ina farin ciki ka miya kandala ka'e memmandi ka'e walwala koda 'yanuwa kodaa anga koda ma'obcitikau kice kwatingena ka dini, idan dini kaka'ibayye kandala kaleni to dikcima kanansibai to dama kaka qwayimye ka ina walwala ka nanka qwayimbaiyye ka ina walwala bai to ka ina walwalai ka miya se seka memmandi, kala ina walwalaye an nga amma idan ka nanka qwayimye fati ka beɗi ka ina walwala anga, ngamandi zawakau ko 'yanuwatukaundeneka tankanda saka men kazabai kananka ka'iye kaasa ka barahini amma kananka ka'i baiyye dikama se ka kali cawa ndeneka agitakau kandala kaeni biyan buqata kaka'ibai to shine inkaka qwayimye ka ina walwala amma idan har kaka qwayimbayye ka kada ma walwalabai to ka ina kamiya mike kandala ka'yai memma alheri an ngama ka kwayimyibai to kaka ka'ibai kaka abincibai wadi 'yan uwananna ɗetu mota musamman ndetu agitikau kawane inafa ai damuwa hinnau nandalau daka kazaye ka barni inkak ka'ibayye dole ka ka tama kada taƃ wane ka ene marka amma wallah ka ene salama markabai don saboda mandi inama na nansibai ai qwarhinama nazu cisa sune ka 'ker. Na wekabai amma da naka ka'iye gaskiya dana baretuku to ndinaima nanan sibai giddikai kaide ka eha'uriwane todini inde ba mitamana tama da wane fa ndalabai dama ka ka'i gide kanna ka wowai to inna kuman gaƃi ndala ekabiyan bukata ka ka'ibai to dolene ka ha'uri a kata gidaƃi to tode maƃitaƃi dai sedefa ha'uri ka 'yan uwa lawke ka kuke e ha'uri kanzafa'e don saboka menyi kadaya eutakau giɗ kukema ka'kai'ibai kandala ka eyyima kak ka'ibai to ka mendo ka mizilauke ka damuwani kandene kan dalaye ka e biyan bukata anga mukama ka nansibai to dini ma ngaban mun wadike nashinɗetu ndetu a gihini ɗafe da innima sandalamen kaza to sen ngaƃi tamni nda aidina ance amunhina kaza nawa mummandima abinci mabonau ma na wekabai ka kyar to mugunta ance eutinki gam wodi nakako ka ekawa ka eka wekaye to se 'yanka muguntaye se dimanka ndaru ka wadi wambai tara ka eka kwarakuye nanka ka we kasiye nala na'yaka mbulmu akata taraƃi <hesitation> ka kwara kukama ka wadi sawayi wambai ance duk dukan ka duniya gaba ɗaya giɗ ka kice kandala ka eyma ndanka dukwanka taraƃi ka kwarakukaye ka wuna kadayibai to anca aise ka kwara kukau ance ai sawa eutakau a riya ai shinkafa eutakau a riya to amma ka dama. ﻿kakitu shinkafayi ka daitu a riya ɗaci harka walika da kala buqata ka dagaɗi wadi kumusika kariyayi, sawama giɗabi kabo sankace da 'yankabai to shinkafama giɗaƃi, mike mandi ka kwaraka ayannu duk zabanka sara a akai qwaraima ciri fasikabai, a riyama kuti ka dama ka daye ance kiceka daitu shinkafatika a riya kafin ɗaci ka tawan ka ka dagaɗa da da kanka shinkafai ka riya giɗ kuman sikau to ance kanako fingenta duniya kenam memmandi nazu juyamu ne sara tatika aguwa ka dama ka da'e sawa a riya ƃale calintabai ka ki euyi ka zunkuyi daka kasui a taƃare da iletika a kwarau saboka dak ka daikaye duk nala gaba waɗi na kumasika beɗi, to kanasiko to ndala mandi 'yan kwaraku aisune de duk nazu zawa aga a gidaƃi to ka da'eusawa a riya na da 'yatikabai to fulatun na baika rama -rama dakda dansuma sun ndala dawai ba ciri na baiko ka dama ka saketibai gaba ɗaya menyi baruka damuwa a kuke kalauke sede fata ma alheri to ance mala takaita cakaran ka bice saboda ka mandi lauke ndagai gaɗteni lafiya a ungiya ma kare-kare mu'yaka godiya ka fata ma alferi godiya ɗari bisa ɗari mu'yakata godiya a ungiya ma kare-kare saboka mandi mu ndala mu e ga mu gamati katumu ɗawe sabun yanɗata woɗi, sabun yanɗato woɗi. ﻿Tak a duniya memmandi zabkanko ance faɗaka ungiya ma karai-karai mundala lauke nzafa 'yan uwatumu kare-kare mundala lauke nzafa ‘yan uwatum kare-kare lauke dumuɗawe duk mu ɗawe bomu waɗi, ka musulmi, ka mandi crista, duk dai indai ngabakarkare kilamaye duk ma ma nganyatahini a akata ungiyatum lauke ndetu kaɗ tingi kali memmandi maiwa ma na tama kama mandi zaka sa tamatum, <hesitation> mu memmandi ma ɗafasine a yadda mandi ma kale tamta rayuwa tumu a duniya to ance kice mu ɗinya kasine mundolo maiwa ma jogoratumu fatta ndagamuna kaye munde mu e bayanii du suma ke emu bayani mukali tamta rayuwatum a duniya don saboka ance kice duk gaba ɗaya ka tamta rayuwabai ka tamta rayuwabai, ka waɗabai ka qwayimbai, wodima sitira azunima zani a zuni mandi ƃale u riga kice a ulahinima ka ka'ibai, mendoma gidabi da seci fataka ci ene kale a riya sannam kuma ciwai waɗa mandi ca hina, to ami ai damuwa gam rataka a akai to ini zabkau mafatadai ndagaide taqaitemu boyi kumandagai gaɗtemu manya ma donmu ndakmande tanaka mune he ndagai barsu alheri yawwa mu guda ƃidai ma akata taqaita kuti ndagaide uletumu alheri ndagaide kuma gaɗtemu lafiya yawa to see, se kuma manya manya tum madonmu ndagai zabe ndagai barsu lafiya ba mandi duk tani munaka a akata ungiya mafata ndagai barni ,lafiya kuma ndagai kuma ndagai barni memmandi na baratumu yawwa don saboka mun ndalam memwadibai mu uwai anka doku ma jaura ain mu wankau mu 'yako to ditane ma warwara har dukama ka ina walwala ka bare a 'yan uwa amma inkaka qwayim baiye aika ka kadama walwabai ka ina kaɗai kamiya. ﻿ko da danuwatikau ndenekauma kanasa kau nanna ma sai jaba yaka kau ancai nanna 'yan na barani miya na nansi bai toh dole jaba yaka kau kaka ka'iye ndetikau a kaka kaibai <hesitation> kan ndalau ndetubai akataumemmandi ka ka bareni membai inma ka na tama nan ndene ka agita ko memma barena bai ditaima kaka iba dikaima kakaibai kutarantuku ku'yantuku metata guzuma <noise> ance ki cai ma fata lafiya ka lewai tumu ka dikaitumu ka ndala mandi na kwartau ɗa kwarsu munda lau yauke ndage barmu memmandi mala bara waɗa a ɗewaitumu kaka'i ka dikaitu mu, ndage afemu bo wanatu mu ndage rayes e manzai ka dumu, ndage gattemu nga do askau ka dikaye ɗafise dumu dai mu kare-karene usul mu'yakau caca tumu ma kare-kare ya giɗ mu ɗafakau memu gamata katumu ma karai-karai ka bom wadibai ka qwazimbaima flata ka kata kare-kare nbatau ko qwazimma dumu mu zabanka akata bo mu bai ini qwazimma ngabai dumune ma kare-kare nbatau mu zaba kadi ngabai, mundanka a gita ndala bomu waɗatumu na men waɗi nbatau damwake Ngezi, wainah. ﻿Ai daƃa ma dibera na biti ai maru ma diberau kuma ayee, ai daƃa ma wa'in ma lundau nabiti ai ɗaƃa ma diberama na biti memman dikan ndalaye gaba daya a gita ungiyatum kala ka tetuka tetu ka abtu, kaka'i mike, ka mike nadi a gita ungiyatum to ancemu 'yaka godiya a ungiya ma kare-kare ɗari bai to ɗai mu 'yaka godiya a ungiyatumu a potaskum Alhaji shayibu, Alhaji yakubu.